Aa, bo birabira a hura- haraaboro bo atoi, aga birabira- haaboroo roga'a kakau birabiraro hura'uropa. Uu, tuusipita pita bo ou'i ta'iri- hareero, hioko'i taki- hareeroo oo'ore baaka roira bo tuutuuru pitee ariopa iriau- hareero roo'ore kakau. Hiokoi birabira- hareero uu ariroha sa hori- haarohe. Hori- haaroeuba opita hoko- hareeboroo oo'ore bo basi roiraarei, a bisiohareeroo pita aree'iripa kirisibaasi haia bo tapa'a a tu'uoaroha tora- haaroeroo hioko'i roira too- hareeroo purau pitee. Bai aba- haaroeroo oiraarei bo toobuu, pita ro purau- hareeroo hioko'i oira ou pitee oo'ore boorii keharo, uu o taupa pitee oo'ore bo hukubuu boorii bo atoi. Iisio pita hoko- hareeboroo oo'ore bo birabira roiraarei roo'orekakau, iisio pita oira ato'atoea.